pome tɛri a sunu nɛ ni sin ma tete ni yan cunu mi nucozo sura ma tete abe yan sɛrobe bɛ bua mu yi si a o ma be <hesitation> pome de tɛr ho furu wa wusu jo wa wusu mu ma we a dan mi han hiase o ho wusu jo wusu yi ju'a ho la be oro bie sin ba we a sina ho woso